Fiheveran-daty ny amboa io an da biby sañaña. Da ndraiky koa da ahin-dreo minday vitan-dratsy satria manimba aody atao ndaty. Da amboa ndraiky mahay raha tsapa-ndaty añao mataotsy da haiñy amboa. Añao koa tsy mataotsy tsy mpamono amboa da haiñy amboa koa zay. <noise>